Assalamu alaikum usah ya gh mare nde kur ndarkur tidhano nda zaro ndar khina mitse ndar hakuri ngiɗana nɗar hakuri ziya nu nugwasina in witgho yanzu ko ghraka bulaadu krisk zile graka ngiɗits kinda zilaro gaskiya aji ga gaka deɗik zikkla khir khanama aji gaka daɗi ngida zul zilaro zilaro taghe grakka subhats ka in vu infita dade grako giɗe futa dadero so tsin nda gata gata in witgho naka dughno nuva shi shida ra graka data ƙindo ayo nuro dadero duɗun wirlaha duɗun nga menake nijo duɗun nija kha tso ksaska usu da fitaro nut dada kho so tsindi da futundo to kinda va dadro yona shiɗi so vava kha bi ba nivits kha yarinika wane nda nduɗum tsaghwara mene mene nivits ka yan nika to kunda yarda dedera ngile sire yardeka ghirara nga ɗangwis diyanbi to so tsine manga ka kinda subho dagho aɗuwa kaya akwatina aiva dedar tagha zilakha ndi ar khana khuɗur witgheme yan yafita kana nuf dade to a gigalats kindo tagh zilaro manga kindu subho dalda gat koɓo tila khlar mengin so tsine aji gaka ɗeɗi agiɗa fitizilar ka va ai nga kura damuwa zilari bi nga ɗen gwata sare lenglengbi. Yiga kinda yanzu ufaɗe yiga kinda dagho tobagaka virindo biyo taɓaka-fushi in futa zil biya tabako ƙinda galva da zil biyo yanzu zilaro tila kuleta ufad tsina unrale gata kobo kino nga nɗin gwar biya halak hakuri manaka natsa ngik ndigite natsa so so da witgha kwa digit yan sobiy da witgha kuma nda ɓulendu mine da so witgla mɓuladun bin biyo toh dlala ina gata gata sigh zara in makaranto sigh mugha khayo sighe <hesitation> dig wayo tsinin dig wayo kino tsitsa omoja sebulu in bu yarwana wahala tsin kinda tsitsa yuw kino yuw yanzu kinda dari unɗi ungwagha suko suko ginda yuwe toh wodda ding ai da so zil di witgha uɗa da zuwa kara nga digit da zuwa ka big zina tsif da wayana kisll kuma nga vuk usah yawa bi da sawallcha da usama jzi nuf ya zara mdamana in <hesitation> kula in <hesitation> gata utah toh wahalats kinda da yane toh naghats ka gat koɓo in lagos kinama wahala kume zikke kinda da men khakuri ndimaka kinda ya nnugwasa biya kam da wuɗe da mana mana udra se hakurifa nugwaso toh gat koɓoma wahala tighina zilar kino wallahi tsaka njen ga ɗubi tsabi gata tsabin gilbi tsabin gilbi tsabin wuɗegh bi halale gat koɓo tsatsin nga ɗangwa kin nga ɗangwata kinda diyan nga ƙinda in gatu galu bi yo nga kinda wudagha biyo hakuri na manad vila ndaka kath gaha nu nusaho. Da gath kath gana zil nus 'ya rusare ava lavaba biya ai tuma ngiɗkora giɗts kur lafiya yanzu zararo in makaranta itar ko ghrama tsa makaranta kina to zilaro lavak git kwaɓo da usug da witgha nike tsine wuɗa da guwotra sigh makaranta zara sigh makaranta na wahala diyane ai to khalak hakuri da manaka nnugwasa zilara yanzu nnugwiso nda nga ƙiida mughe kinda zilar biya wahala fa yanzu in usah ghra ai nanga ko uso tun tema ke zil mugha ai toh so gindila kina ada gat a gataka wurno nda gat gata ka iya usuna tsamanga kind ɓughano, naka da ɓadal baka ɓul kits kulo sur vakhas ko zukara zughidu za zara tsigh daman temako toh nga ndu na zol mugh biyo nga ngik nduno mugheso nga lara biya ai dole se mengut temake juna daza za zile za nugwasa za zarakha giɗ kara giɗ khalti zaraha aɗuwa khwa tsa ghaya aɗuva ko ɓadala lara zilah tubala tsitsa da futureh aɗuwa dalda lara zila intuɓala fa nugwasa khakuri damativa ƙinda da ndaghan fata zil nda nga khakuritis ka fita zil biyo wuɗa mana khara aduwo khwasa ghaya tsitsa manga kur galva za zilakcho aɗuwa ɓadal ɓi infutureh aduwo ɓada ɓadan infutuh dadakho damanga zil lefi khiɗikine manga manga khakuri zile kha zikane tigha da kwara kwara kho To dagha manga lefiya nusaro tsa niya niya niya lavan biya toh kha bidal bidal zier ta zigite de balcha ka pana parna larda kla kwara zil mugha ndikina ai kuma da manga kur gata za zila kho aduwo mege kur invuk zaro adiwo minets kure intuk zirare bughara bughar kur tsitsa so isuk da fitima ɓa ɓetarɓi larure galva zi zilaho yanzu ko tsataɓana ƙinda galva za zilro inta saghar sir la vakaro to tsitsa babarma tsinabi imbe khin ata badalɓa lavana latuɓala ba khiye kulata khi kird kind ghul khijira men ga kinda galva za zilaro khar khano to tsibe ghana ko aa ngaka di kwara kwara bi to nga luro khiɗikine ka badekha da futo dadakho lava khiɗikine se badelkha tubilo wahala yan ai ziragh nnugwisa toh nde mane nuladu zil <hesitation> iya nugwa sina kal kwal badal tuɓala kino foh nua agida yan ai digit khidikine tsinane thir witghako lara khidirkine ka tsinane <hesitation> ya da daho ai wahalak ina ai rufane rufa airi zila da kwa da nagha ngiɗa fats zila ma khwara to tsabar hankwits ka infuts zile zira saghar zilara insi khikir ɗa lar invaka o tsiber hakuri tsikince, za zilero nga, kinda galva biya sukdu ka mitse to se digadake di kwirga ka infits zilaro tsatin kwar cewa khwira nusar na To naghats kure zilaro halak addu'a manaka manaka yajgile bakla sa'a nikak zilaro zuraro makaranta kindo daghan nga bba tsin biyo halak ya sukte sir nga itar tsin ba nga baba yi tsin bi nga dugh ba ntsin bi to damangaka ba hakuri inta intina za zil biya dagal to da vurakara to zilaro ngabi kwe cewa nusano digalda varakha biyo digalda varaklo nga kwar biyo nga da ɗidga ka da vakana nikhatsin ngabi kwer cewa aybiyo tsatsin kwi-cewa ngik hakurits kho da umtana umta subhara zilara yanzu manga hakurika kinda daghe tsiman ngik thima subho ah nagh baka zil get vuk digalde gat koɓo biya nuf tighe tighats ko ei hakuri de man vinda dughwara iya ya saghrara nika tsine awe na ngaka demen hakuri biyo nivin to zilando ngabe mbulandu lava biyo nga bin ghaya biya natsa ngik ghaya tsine ko kume na tsa ngiga ya kha kuɗ tsine natsa nga ka da giɗa daghan biya da tilata kulata wufeɗe da kukta dliib tsin wale get koɓono ah kwarabi kwara cewa soke de man ngindila witgha biya nga bi nsukode gindila in witgha biyama toh yijgila bagwe yijgila da badoɓa da witgha da kwa gin in sha allah